Este xten ra zëty’ah pues nuu ga zagá ni rgwynu pues ráte cos nii nú. tanto nú cos zack xtenny, nú ga cos este ná pues cos mal xtenny cos nxab xtenny pues ré nii rny ni este nú ra zëty’ah pues ra ni ná, ra ni rnii rabá aceite vegetales gy’ah nuuni después ra nii ni rack este cun ra. riwnzack raba ni cun rá xiga zy th bndag, th nax’y th rá, ranii ni run rabá gus lo zëty, cos zack ni, guen ni náni, tchi ya de rhë, pues npu ztë zëty gy’ah pues nii ni nanú pues zietnee rá fuertyas setneeny ztoo ra cos ni ná procesad, rá quimico, entonces pues nii ná ra ni na zth zëty, pues txay ru nanii pur zi tanto ra-ra nax’y gy gulá rá bndag’e, ra semill ra, nii ni-ni run rackzack ra zandé tchi gwen ru na rï.